<hesitation> Fomba fandrahoan-tsakafo hitako fa mahaliana avy amin'ny kolontsaina hafa zao reny le sakafo andrahoina amin'ny alalan'le hentona reny, de misy konkoa le sakafo andrahoina anaty vilany tanimanga reny, reny zao tena hoe mahaliana anahy, mba tiako handramana.